Oyoka ivira mbite rupi jokogui opa omboyao yao oyajia misi, tuisa ani yande yai (pausa) pota yayajia rami kuae ipuerevi oyapo yepea yandeve.